Pues khalhi ekiti casuelas e tunu kawau maklakaskin atsa kcosina ama casuela pus kgama litakgalhwanan axni na tsiliy para liwan eso na tsiliy para mi kgalhwat eso para tun tuno para tsap chiwani kgama xa litakgalhwanan ama ama casuela pus axni ekinan kisakstukan kilanau pus xa tina makglakaskin para axni noxa para winon ti kawau kinkalakgpalhalhnan eso wi ti tin kawau tin kin kalakgmiman e tsama pues tun kuesa xa lanka pulhawa ki liwat pus wi de wi xantu xatina xalank e wilapa untu akgche xa lank i nanuntsa na tu ekit lipumakcha kasu este tuno tlamank wanikan tlamank wanikan xla ama tu xa barro este pus tsa putaleen xtlamank tsama ki tsap usu xakpumakcha porque pus mixki xa ksabor na tsama lhax tanunts no chi naputalipin para sartren chiwanit eso olla uno ekit klimaklakaskin ama ama tsama tu wnikan xa Tuno xa olla pus lha putaleen xa para xa liwa paxn xa liwa este wakax pus xalanka ollas ka putaleen no para kues tino lakgatayaman chiwanit tsamalh pus ukiti maklakaskin lha tsa putsilinan sino que tsa tuxan tsa xa xachuchut no xa pulhawa u i este pus pilakatunu xa kinpu kinpuskunjni kan pus tunu tunu tunu tu tsa na putsiliy pinpus xa tina noxa kasuela talakaskin para tsa putsilipat min pin tsa xa tatsil chiwanit liwapat pus xa tina axni na maklakaskin min casuela eso para makchapat para mustulut pus kgama xla tsama wakani untu tsa tu tun tsa xa xatiat tuntsa xa barro uxa na pumakchay kgama kgama na way mi liwat lha makgti sabor uxa para tsa lakapalapat pus lhuwa xa tu tuno pulhawakan chino ama talhwa no tsa tsa ti tsa tsaku tastakmana para talhawamana para tu wanikan hot kakes wanikan pus tunu xa tu pulhawaparakan sarten tuxa lha tamputama pus uxa na pulhaway liku xa lhalh tutu kati putama Tse tse talakgaspit tsama usu para huevo estrellado chiwanit lhawapat pus uxa pulhawakan tun tu lha putama u este sarten pus uxa pitsilikan tsama ewilapa no tu olla de olla de ex olla expres wanikan tsama pus uxa tsama ocuperlikan axni para para chino chichon tsa para wakay chiwanit ti kawau i tsamalh wi lutse xa pucha lha kgoxa pucha kumu tsa xa xaprecion xla liwana takgalhtala liwana tsa e lapu tanu antsa lhatu tamakganima xchuchut lha lha lhuwa chuchut katalimach y lhal lhuw kawau para nalaklhkuyupiy mi mi gas pus pala xa puchanan tsama para kumu u tsexa tsa tsa u tsama liwat pumakchakan tutsax lawakax tsa kuesa lhtankala xau pus kuesa tsenoxa una pumakchay para uxa chiama para tsa xtilan chiwanit tu tsa lakapalana cha pus tse xa olla pumakchakan unoxa tu lhawapara wilapa no este Baporeras xa lanka pus para axi xa para lhaw para parax takgal chiwni pus uxa tsama pumakchakan tu vaporeras xa laglanka ollas xa laklanka xa laklanka xa tsa e xa xa tsama tu tu xa xalaklanka minkgo pus kumu kgalhekgo xtampukapin mints xtampukapin pus antsatsa xa mani kamatsaman chiwani chanit xtampukapit cho katalipi mi mixtakgala e chiwaniti eso para atole chi wani lhawapat kuesa tse pus tsexa pumakchakan u na mimpara tuxalhtulul xaltululu u vaporera min tuxalhtulul tse xa pumakchanankan tsama lha na puwan na napulhkunian para atole chiwani xa lhawapat u pus tsexa u na pumakchay tuxalhtulul luna talakaskin na na kuenta kuenta kili lhawatkan chi ekinan lakpuskan este tu tu olla tu sarten tun kasuela na pumakchana chitsa akgatunuk chikan porque tsamalh lu necesario na tsama na katsiy chi wani para lha pumakchay para tu xastakaka pumakchanampat lhawapat mi atole xa stakaka no talipinit pus uxa napala lipulhku kumu pala xa pegarla tsama na pegarlayacha i lhala kati kati maktip Porque pala xa lhku encambio uno xa tu xa lhtululh pus lhatu putamamaxa nuntsatsa xa chi chin talipina nalakuitilhay i lhaka lha puwan para na lhtutu putamayacha kalakuilha i nuntsa xa tse tse naki taxtuniyan kgama nakiway para tu tu lhawapat este i wilapa no tu xatina xatina olla este ollas tu xalaktina pus wi xa tu tsa tapekgx tsama xa tun tsa tapekgx para na pulhkuyuy chiwanit pus tsitsekgs tampuwan i este axni no na ocuparlikutumparay no para tun talipimpat para tu kuesa pamwa pus lhalhla kati pumakch porque antsast lhtutuputamani i katina no kata pekgxl pus antsast na kilhtsuku no na na tsukutsa nata asta na tantaxtuyacha porque lhkuma lhkuma xachi kawau na na tanklipina antsa lhkuyat pus nalhku nanuntsa lila noxa tsama uxan tu no na pusmax kuesa tapalaxla wankgenoxa tsama olla tu no xalakgtululu no pero kumu lhatu mimpat tunkan nalakgpaliy porque liwana xa chi waniti e natalipina nuntsa na na lhaway Hlakati lhukunin nimpara ka ti nimpara kati pulhkunin chiwani e nuntsa ekinan kili kiki katsitkan chi wanit na na natalaya akgatunu kin puskujnikan chi tsa akgatunu chik